Personally for me good life when I say someone living good life a just about <hesitation> you know having your lay dry rice with your pepper and bitterball with your oil on it you know you satisfy with la one <hesitation> for me la good life I think you living a good life without <hesitation> you know hammocking someone embarrassing somebody it’s just a good life for me yeah I just see it to be a good life drinking your lay plastic bag water you know smiling and enjoying yourself with your you know family having your good time with your friends I see it to be a good life.